aba dɔdɔriya maba jinnɛra a a ɲan'anmi mite <hesitation> ɓa nucoza ɓa nucoza ji mu a benɛ oyi casi to ɓa mu ma nɛ a ho loso luwi deho yorososi donk tomu a benɛ tomu a hanmarobe <hesitation> o vɛ ji a tun twa ubiyɛn vilazi-ra twa amu besosi we wee mɛ <hesitation> mɛ un mɛ in ma mu besosi diya